پیرو د نړۍ د پخلي یو له مشهورو هېوادونو څخه دی. هلته «سیویچه» یو ځانګړی خوراک دی چې خام کب د لیمو او مرچ سره جوړېږي. د کوینوا، امارانت او آند غرونو سبزي هلته ډېر کارېږي. پیرو د افریقایي، هسپانوي او آسیایي کلتورونو اغېز لري او د پخلي په نړۍ کې یو ابتکاري هېواد بلل کېږي.